Katikanutik nikianyoru kong'ete piik chuu che echeen ko kimwaiywo kole chii konyit kotoror kosir tany, ako kondit ko ngokonyit chii neoo iwendi koe iwendi keeny, ko ng'inyoru ang'ot chii ne ka koeet akoloe <hesitation> msigo itoreet ako ng'inyoru ang'ot chii ne kakoeet ak kokatiin ikaat eng' eng kondit a merepee kei, ame- ameiip kiy tukul amu ngi'net akot lakweng'ung ilechi makiiepe kiy nepo chii ng'enyoor chii ne- nelae musiko ii- ii- itareeti ii- ii- iing'et ang'ot iin ii- ii- inyoru chii ang'ot chii ne wendi akwame rupa ipai, ko- ko kokiy nepa maana misiing amu ng'itinye notok ko- kondit ko- ko- kotareti iin ole oo mi- misiing amo- mo mo koichoor kiy nepo chii akisich <hesitation> kotikonutik che karoron amu iin me- me itinye kiy nekile kikirei komakoi isiir yotok ile kaip kiy nepo chii anan ichuup chii neoo anan ichuup ang'ot lakwa nemining, sasa eng' kondit ikonyitii chii neoo ikonyit ne mii komasta ng'ung akikonyit akot la <hesitation> ne mining ing'inyee ne uu cherere ikonyitii kora amu mokoireeny, ng'itindoi konyit komokoi ireeny chii. ii- ii- ii chii tukul ko kerkeiit, amu ii- ite- iipe chii tukul ko uu iin ny ichame amu mokoi mokoi isiir amu i- i- i merenye.